طائر الباز <hesitation> أنا نجول إن طائر الباز يعني طائر مختلف عن باجي الطيور، يعني نشوف فيه شاطر وعيونه صجرية وشكله حلو، فمنحسه من الطيور المفضلة، والطيور يعني ياللي تلهم الواحد.